أكتر حيوان غريب رأيته يعني <hesitation> حيوان يعني يمشي على رجليه أصفر يمكن من <hesitation> يزحفو الحيوانات هذوكم يعني غريب ريته كبير يشبه التمساح، وما حجمه صاغر استغربت يعني بالحق أول مرة نشوفو الحاجات هاذيك هذا هو يعني.